باش تصنع الآيس كريم في الدار، أول حاجة حضر خليط من اتنين كوب كريمة، واحد كوب حليب، وواحد كوب سكر. تخلطهم مع بعض حتى يدوب السكر. بعدين، تضيف نكهة حسب ذوقك، كيف فانيليا أو شوكولاتة. بعد ما تجهز الخليط، حطه في وعاء وغطّيه، وبعدها حطه في الفريزر لمدة ست ساعات مع تقليبه كل ساعة لحتى يصبح قوامه كريمي.